Ia ia, <hesitation> koa fa misy lafôntainy zen̈y man̈ary rano, fômba meky tsotsotra edy tampen̈ana zen̈y raha io. Koa afaka mangala lamba na mangala raha mety an̈ampen̈ana izy alohan'ny aviandrô mpan̈amboatra izy io zen̈y, zen̈y akendriky mety atao.